Ivəm ivəngvo kulum tə mə dom pa ngla kəpəpal tə ivəm ivəngva inan nəm amə a nwong mə tə ngwong o "iyaye" mə mor ku rə mə tə ngya ku unəm ro kat. kafən kang ubaba mə iku tə, ma mə kən ga amanta, uzo kən ngwa ngbwai a manta, amə tə a ba chu a "lokaci" aro tə ugənang mə ngba ga ngjul kətətak tə ba na ngbwai amə, uvo a ngdan a "uniform" ko, ng yap a "books" ngga amanta. Ng yap a kwap ko kə shar aga amanta ng ga amanta ko. Ng ri ngbwai ta kat, ng yap ilukwan iro iga i "gai" ngpa kə zər ko kat. Tə u "baba" mə ba̱ la pa ngla ana pa̱ ana ngbwai amanta amə tə la pa̱ ona ngbwai amanta amə kat ugənang mə "riga" cit na ngbwai amanta amə kam ngwai ta ng nang mamə ng na ng nandər ku uponzhi inan tun na ngyen. N nyi iyəm vo nang mə ka ngna ngnandər kə na wanta kat amma ngna ngnander kə inan kawai. Ng nandər kə inan, mə nəm adu'a mə la po a ponzhi inan u nyi iyəm vo nyi nang Na nəm kə ngbwai tá u nyi iyəm vo nyi nnəm ka̱ ngbwai ta ngbwai ta̱ ngrə kat. Ngbwaita ngyam ilumkwan iro ngpa ka̱ kat. Ng nəm nap a manta ko "amma da yake" ubaba mə lacit pa̱ oga ng mwa ngbwai a manta amə na ng ya ngbwa tə ko ng dom pa ng ya kə səl ayə kat. Ng dom pa̱ ngya kə səl ngnəm ng mai kat. "Amma" mabu tə bol asəl amə. Uponzhi inan nang ngbwai ta a tə ngya kulum tə mə ya kən ng chang igwak kəkul ngla nap la ata, mə ya kən ng chang igwak kəkul ngla nap la ata, mə dom pa ng shət onəm na onəm a kam nnanandər onəm vo a ng bi inan ka kul pa inan ina iwuswa unem kat. Ng ya ngbwai ta ma mə kən təm wan to tə, ma mə kən ga amanta, ma mə ga ká səl tə ng ga ya ngbwai amanto a ya da vo "man" ngbwai amanta mə tə ngya ngbwai ra kən ngbin wantana. Onəm ma təm ta kən ngbək kə tak a "shago" unəm ro ya kat. Uyən ga amanta vo water kən ga amanta ng yar ngbwai ta ng ga ngwatar nako, a la iyəm ro motə ngbwai ng jəwo lar kat. Tə ng nyi pa inan anang ngbwai ta ami pa ng yar na ng g ng mwa ngbwai amanta ko. Kakul a yəng vo ng yəng inan. Mə dom pa "kulum" tə ng la o nəm. Ng nəm a "n- power" ba pa ng nyi iyəm ta ko oza tə oro aji mə ji pa makmak "Amma ozo ya kat. Ng pa bi kən shi ng "bagar" ng pa bi kən shi ng "bagar" ka ma ko na ng ya a "text" ozo ko ngvəng pa ng zəng kat. Amma uponzhi inan a nang ng ga ng ri, ng ga ng ya kakul pa inan nyi pa orə mə pa té mé ga ng ya iyəm ro kat. Te nang tə mə dom pa dəkər tə ng na- ng la nnap la va to onəm. Ng la nnapla ta onəm na onem a fyə tə, na a na nanadər kə inan a "karfaf" ozo kakul pa a chang ng fyé byət. Mə dom pa kulum tə ngla iyəm va onəm na inan nəm amə. Iyəm vo inan nəm amə tə mə ra har atak itan mə iya ng lela kat. Ng nap ng nənən aponzhi inan mak byet kakul mə har nda, ipin mə yang ga ka pa səl tə mə wong tə mə iwang nnap kən kukwa kakul pa ichumchum aponzhi inan vo mə ring kapal mə tə inəm a "mamaki" a mə. Inəm, ina ng daktak a mə inang mə kən ring ng nnap pa makmak pa inan to tə nyam pa u nyi ng ma mə na byət do? Ma bu bu nəm ng ma mə na byət kə kukwa do? Oro ya lam kat do? Mə yang ng ga tə mə yang lwang nnap, mə lapo uponzhi inan ta ng nyi iyəm va pa ng nana kat. A dəngchi nato mami nəm uponzhi inan ko ng za awalang ng go. A dəngchi mə kapal aponzhi inan tə aya ka swari kat. A ya kən kur kat, a ya kən kap kat. Ng dəngchi uponzhi inan kakul a "rayuwa" mə. Ng dəngchi uponzhi inan kakul